Ntha <noise> ntha thig'exi ge cosa neni xa nuthe jan, xra jma jan, xra ndaxra jan, xra nthu jan, xra thi genthia thuchjuin jan yeka para thik'en ya la para susa'ian tsutsinga 'ian jan tsuxima ya jan ntha nch'e thi ntha tigexi ya tsija ge ge cosa nini na'i tigixin thuchjuin sig'exi nge cosa chu'a tsigixin <noise> thi ntha thi'i ixi thi tajon kin ngesi para thusan 'ian. <noise>